السفر بالقطر هو أينعم مش هيكون أسرع من باقي المواصلات لكن أنا بحب القطر لأن أنت بتشوف فيه أشكال مختلفة من الناس وبما إني اتعودت من القطر ومبقتش بتضايق منه فا لا بتأمل كمان في الطريق وأنا ماشي وأحسن بكتير من إن أنا أسوق بدراجة أو سيارة.